Oke azɔnɔ nɔ nʋ nixɛkʋ tʋnʋ ɛdi kpa yɔxa gbɔwa ɛdi ɛƒʋa ɛla ɛna ɛtʋ ɛwlʋ ɛlʋ ɛwlʋdi ɛlɛ ɛlɛdi idzo idzo nɛde idzo nɛƒʋa ɛdzo nɛla idzo nɛna idzo nɛtʋ idzo nɛwlʋ idzo nɛwlʋdi idzo nɛlɛ idzo nɛlɛde ilieƒʋa ilieƒʋa nɛdi ilieƒʋa nɛƒʋa ilieƒʋa nɛla ilieƒʋa nɛnɛ ilieƒʋa nɛtʋ ilieƒʋa nɛwlʋ iliefʋa nɛlʋlʋdi ilieƒʋa nɛlɛ ilieƒʋa nɛlɛdi iliela iliela nude cliela nɛƒʋa iliela nɛla iliela nɛmɛ iliela nɛtʋ iliela nɛwlʋ iliela nɛwlʋdi iliela nɛlɛ iliela nɛlɛdi iliena nɛdi iliena nɛƒʋa iliena nɛla iliena nɛna iliena nɛtʋ iliena nɛwlʋ iliena nɛwlʋdi iliena nɛlɛ iliena nɛlɛdi <hesitation> iliɛtʋ iliɛtʋ nɛdi iliɛtʋ nʋ ɛƒʋa iliɛtʋ nɛla iliɛtʋ nɛna iliɛtʋ nɛwlʋ iliɛtʋ nɛwlʋdi iliɛtʋ nɛlɛ iliɛtʋ nɛlɛdi iliɛelʋ.